أفضل أتكلم مع نفسي في المستجبل، لأن أنا اللي أجدر أعرف كيف راح تكون حياتي وأشوف إذا كنت على الطريج الصح، أو إذا في اشي ممكن أعدله، لو رجعت للماضي يمكن ما أجدر أغير شي، بس المستجبل يعطي الفرصة للتخطيط وإتخاذ قرارات أفضل عشان تحقق أهدافك وتطور نفسك.